Ñásoo óliho ohamezuni karosu. Kúḃolaġaġuñali karosu nuġumbenuġuna siinźalae, biḃaĵie, kuġukaḃaḃa, ñásoo mimitiri dedobalo, kuġukaḃaḃa, anana máñali tiareġarosu oxarendo baĵie ni enźalae, ámbieniɭo mimoṗomo naxaź- naxarendo. . Moźihamemaŋ témomuhamieɭiźi, moiniġaɭo karosu. Áminineġarosu, aḃainaḃuźuḃaḃo nílie. Ámiñalieḃuźuḃaḃo, áḃanili karosuġoniġaźib, aḃaniśos, amiñareŋ nízoeñimeɭiźo. Niḃaan, bakara. Bakara nna búɭiźo, moneɭoyami emafe, dómuṗe óliwahom. Viaro, viaro naorẽwahom. Ahaŋuġareŋ viaroniha mérereŋimieṗ. Mótu orẽwahom, múɭiźo.